ده سؤال واعر جوي، احسبها ازاي ديه، حوالي خمسميت خطوة في اليوم في الأسبوع اضرب عاد في سبعة برضك يعني تلاتلاف وخمسمية خطوة